Je yaba naxwinbë pues u'uk naxpë dayë jotmay, yë jotmatë, yë jo'ot kuka'atë kap jedun tyëm ijtëy pero ko'o mich dun jo'ot je'e ko'op neij ka yak jadëp o ka yaj mëd mëdyakëp, pues oy da dun jo'o kuk mydëp pero në ko'o jedun je jo'ot je kopkë tokatyë jedun yanbëk manytë jedun mich jedun amso'o jedun nëdyunëp tyam jedun xi'ip pam kubam nëp.